Më duket mua se ju rdy bashkë divërtirij shumë, më bun… më bun fte piaçiri, gëzonem shumë e jam kuntent se ju bura të njihishët e <hesitation> mirë mirë, çë jan e buni pë sonte, jan e dilni? Shihemi, vemi e ham una pizza gjithë bashkë?